Gne kolosaine hitako ame Chine koa zany, indreo discipliné, vo pitiky avao anao defa ampagnarahagny asa magnano an'izao, gn'agny sy misy olo mimenimeny zao hoe ah mafana loatry ro gn'andro toa, andao eky asika hipetrapetraky akonan'izany, hum lefa izao da igny zany gn'anigny magnaraky an'igny.